Toy izao ny fanaovana saosy vinaigira atao amin'ny salady. Maka fatrana vinaingira amin'ny sotro an, izay ilaina araka izay ilaina. Dia ny sira ihany koa araka izay ilaina. Dia ny menaka ihany koa araka izay ilaina fa kelikely kokoa noho ny fatran'ny vinaigira dia afangaroana ireo an, dia vita.